الدرجة الأمثل للحرارة خلال النهار عادة تكون حوالي من إثنين وعشرين لستة وعشرين درجة مئوية، بحيث تكون مريحة وما تكون حارة جدا أو باردة، أما خلال الأفضل الليل في الأفضل إنه تكون حوالي من ثمنة عشر لإ-إاثنين وعشرين درجة مئوية، بحيث تكون بما يكفي للنوم براحة ،لكن بدون أن تكون باردة بشكل مفرط.، طبعا درجة الحرارة المثالية بتختلف من شخص لآخر.